ס'איז- ס'דא אפאר וועגן וויאזוי מ'קען מאכן די האר. היינט צוטאגס האבן מענטשן ליב צו גיין סתם גראד און פלאך און דאס דארף מען פלעין <hesitation> אייראנען די האר. אדער קען מען מאכן קורלס און נאכדעם עס אריינלייגן אין א וועג ס'זאל אויסזען ווי אזויווי א באן, ס'זאל שיין געקורלט. מ'קען מאכן א פינבעק, ס'איז סתם נעמען צוויי האר און עס ליגן אין די בעק.